رح اختار إنه اعيش في بيتي المتواضع. <hesitation> أنا وايد أحبه وما رح ابدله لا بالقلعة و لا بسفينة الفضاء. لأنه ايش المغزى من إنه اترك بيتي في هذا المكان اللي عندي فيه ذكريات و أهلي فيه و ربعي يعرفونه. روح محل جديد ما- ما به حدا يعرفونك فما هو.